كان في أميرة لقت خريطة كده شكلها غامض جدا بس من كتر غموضها وهي انسانة فضولية ، شافت الخريطة وحاولت انها تتوصل على حاجة ف الخريطة فلقت إن الخريطة عايزه إنها تشوف في كنز أو في حاجة مشت ورا الخريطة وبدأت تدخل بيوت وتروح أماكن لحد ما لقت خزنة معينة وفتحت الخزنة لقت فيها مبلغ مالي كبير جدا خدته وهربت واشترت كل اللي نفسها فيه لإنها كانت فقيرة بقت غنية من بعد ما لقت الكنز ده